Toh kaydiya woo day, za a go ka no ir ga alama bay gaskiya daa kaydiyo da yeeni ka mo da yeeno bisa kala bazara kaŋ ga furo ka, da bisa kala wayno. Da wayna din lokaco to ɲga no wayna bisa, a ga no i ga mo doru hayno ra, da hayno ka, a bisa ɲga no i ga mo doru kaydiya ma ka. Da kaydiya ka no to ir ga ne ir ma, ir fulaŋzam, zama yeeno ka, baikulu ga koy ka ɲga fari hinse doŋ ɲga ma du haŋkaŋ ɲga daŋ kaŋ ga ɲwa kaydiya ra <noise> ikulu mo no i ga daŋ kaydiya ra doŋ saboda ma du haŋkaŋ ni ga du ka'ka, ka du ka hallasi ka gisi, doŋ haŋkaŋ ni ga du ma ɲwa, kaydiya haro, a gonda albarka, a gonda hayo baikulu se no a ga goy da ni daŋ amma da ni ma na daŋ mo gaskiya ni si duwa. Da yeeni ka yeeno lokaci to ni ga ma daama da duŋga ka mo gaskiya kala hari hinne no boray ga ceeci. Yaadin no bazara wate koyne baikulu ga ɲga fatta yaŋ te taray, ka ɲga haw-faaru, da dunŋga to ba ni ba ni ma kani fu ra ni si du ka kani kala sawro koyne kaŋ ga ni daamuwa gangamizo din kaŋ ga hẽeno din te ɲga no ga soobay ka ni gaŋji kani yaŋ fuwo ra ni di mo ni si du ka'kani.